هو، سویس یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري، چې له کلتوري تنوع او سیمه‌ییزو عنعناتو څخه سرچینه اخلي. یو مشهور دود یې دا دی چې د ژمي پای ته رسېدو جشن دی، او په ځانګړي ډول د بازل ښار کې په لوي شان سره لمانځل کېږي. خلک ځانګړي نقابونه او رنګین جامې اغوندي، کوڅو ته راوځي، موسیقي غږوي، نندارې جوړوي، او خوږ توکي خلکو ته ورکوي. دا جشن د ازادۍ، خندا، او ټولنیز یووالي سمبول ګڼل کېږي.